Henoko hoe nahazo fisondrotana enao. Mahafinaritra izany! Ahoana ny nahavitanao an'izany? Mba atoroy anay rangaha a! Zay koa anie mba te ho tafa e. Amin'izay tsika mba samy tafiaraka any ambony any, mba samy misondritra e! De afaka mandeha manao fialan-tsasatra miaraka tsika refa samy mba mahazo fisondrotan-karama.